أنا متأكدة متأكدة إن هذي الحقبة اللي ودي أرجعلها يعني حقبة غريبة، بس صراحة ودي أرجع للعصر الحجري عندي فظول كبير أعرف كيف الإنسان كان عايش في هذا الوقت، خصوصاً إني أحس إنه ما في معلومات كفاية عن هذا العصر مثل باقي العصور، فإذا عشت أنا التجربة بنفسي أكيد طبعاً راح يكون معلوماتي عنها أكبر وخبرتي فيها أكبر، وأكون تخلصت من كل فظولي ناحية هذي ال- الفترة أو الحقبة، العصر الحجري.